Eey, so tawi miin foti remde ko ñaam-mi, mbeɗa waawi. Ndema-mi ko kaawri, makka kañum e maaro. Jamma e ñalawma ko ɗum woni ko ñaam-mi, ɗum woni ñaamde am.